Lap ko ngà pɨ lap ngha ɗo nyɨ. Ka lis na shɨshɨk ngasɨ. <hesitation> èeyi!. Pus mwa kɨshɨki, mwa pùs shitcɨn mwa mùn. Pus gàklɨs ne ye nga dà sɨ̀t lēbē ka ɗur na, ko kuma ka nyòk na ɗò pa ladi. Mpì ye don nti, ɓe punu mwa rɨp ket <hesitation> pùs ye teni ò nyi ni shang ɓul, ɗang nɨ ò nyi shang ka kà. Pus ye ɗa mwa kɨshɨkɨ, ɓe pus shitcɨn mwa mwà kɨɓut. Kɨ̀ tòng kɨ punu mwa ntì ɗa ɗo ɗa. Mwa màr-mar ɗa mwa nɗìn pàr pus nyìlfi. Mwa lemet dɨm ru pus ye mwa jɨ kɨ lis yē cir teni ladì. Ɓe mwa kang mwa, mwa lum mwa lɨ̀tɨk. Mpì ye yal, ɓe lakɨ shi kɨ jɨ sit ka. Bē gyi ɗò lakɨshi jɨ sit. Ko yɨt jɨ bet ngurm mwa kake man kɨ jesu. Ɓe mwa jɨ mwa bè kɨ shɨngkarng kɨ mwa lē bē, tè te ye, te don ɗu pò mwen, ko ɗu lum, ko ɗu cɨn shit mwa nɗin kɨ pus mwa lemet kɨɓut ɗa, te nyi bì rìtka, tē shɨkbɨs. Mpì ye mwa jɨ mwa bèt yit mùn ɗa, ɓe mwa lɨ mùn aha teni pus ye ladi ɗa ɗo pus me ye rit ɓul ko mù yɨt pak mbì cɨn cɨn funu mwa, ko mù jɨ̀ mu kùrm ntòm shi kɨ go ye cɨn mun ɗà, ko mù wap nyɨ, ko mù pàlng yɨ ɗɨ. Mu jɨ mu lap nɗin kɨni, ɓe rit dung dung. Rit dung dung. Ɓot mun a ko mu kàt shang kɨ nyok ɓang. Ɓot pus ɗa mùn bang ko mu kàt tòng kɨ gyerm mwa dɨ shàk ɓang. Ɓot pus ɗa mùn ko mù kàt sìt ɗɨ dɨr shak nɗìn kɨ ɓanɗak mwa. To, mpì ɗa ɗaka ɓe nga leng teni bi ye nga te ko nga lɨ gha ɗo tè, pus gàklɨs mɨ làdi ɗa, nyi ɗo pus shankɨ nyòk funu. To mu shangnyòk ɗa, ɓe kɨ tong kwàk nveng ko mu shangnyòk ɗa ɓe mù tòng gyerm mwa dɨ shàk nyet. Ya wa, mù tong gyerm mwa dɨ shak. Nga yal kà met wok kɨ mì mana. Mì mana kɨ yal ko nyɨ jɨ nwòk fana. Mì molna kɨ yal ko nyɨ me wok kɨ mì mol kɨni. Mì mol kɨni ce kɨ yal, ko nyɨ jɨ nòk kɨni. Kum tong tòng shang-shangɨ. Mpì ɗa ɓe lap ye ko nga pɨn lap kɨni nghà cikeke, kashi kɨ lɨs ɗo na ne ye nga po lɨ kɨnɨ ngha nyɨ mwa, ɓe pus gàklɨlɨs ɗo pus shang kɨ nyòk funu, ner kɨ shitcɨn ne ye mu pò mwen nɗin kɨ shitcɨn mar màr ye mu kàt, ɓe pus sa, pus ladi ɗo pus shang kɨ nyòk funu. Mun ngò mar mwa ɗo ɗa. Mpì ɗa ɓe nga ɗar nghà gyi dɨt a kwat.